Buwason han ɲurobe sire boni benɛ su'aro mi ma benɛ su'aro mina um <hesitation> leburu buwason mibin <hesitation> rezɛn buwason mibin ɲanma'u buwason sprayiti mibin um <hesitation> anana buwason mibin namasa buwason mibin mu a benɛ a jo wa ɲan yi lo bin to wa vɛ benɛ a su'aro a mana biyɛri mibin um kasitɛli mibin soda mibin <hesitation> bofɔre <hesitation> wi-sisi han likɛri-ra ma eperon viyemantɔse han sire mibin matete hɛ vɔde-vodega han ɲan mibin